A yashe abu hube ganana cinje tutu tishe nu najeriya ga hia kubei maa tutu bogu lapeheshi kpeleshi ma gana tuyi shɛ tiyishɛ nunyizo to olugo ishɛ, tazhe takuba atwa aduma ule plana aduma we wana aduma we hpasu a duma ule e zhi lewo aduma we aeshilo, aduma uwe gbotoro aduma aka eshilo gobibizhe leuba maa yashɛ gana itinjɛ atwa nana name geri ba cinjɛ tayagi heni cinji tigata alewayibo tegbe geri aba oshulo gbo nonwa name yua mudu, za plana eshilo gbe shio ama biza kube atu gatu namɛ nu ashashi gana nasarawa, kogi, plato, benɛwe, saudan kaduna, naja ba té shɛ atwa na shenina asheshɛ inti cinje te najeriya, tiyaji bwaza ati cinje ti yajisho, huyegotu taname nu vaza, irine zhe nu plana bu tabu bu neshi buta ti zhito tono nugbama eti beni nua gbamaa ta laya nushi, bama etibeni nua gbamaa ta laya musho gatata ime pariabu tana zhe ugba ma aka ko yoku no nu piana mewe ni piana bu talu To atwa nageriya bu cinje te goyi ma leyi ya cinje gatu unguwa gabi zhe a kube maa geria aba shima a yajɛ oshilo tuswa o shilo aba huri pene itele ku ipene ete itelu ibbapo dunimeye aba keshiji shi akeraba ipene ete tu, so feriaba a za eshilo gana oholu eshilo ohuno geri bi pene chini ma pana bu zhigish we huwown azasa yo, ama tuba gbotoro ikeeni mpala yaje ikenyi geri aba, geri ata ibe mpela mezhguri geni ya bame zubenge ame gbofuro nene mpɛla yajɛ kenyi gezi eba geri ara ibeme zubirgen ehie gboforo kuno ne cinji te go ba kuba té ye zuli yezwi wayo za tida ama tuba cinje tigata yajɛ heri egbu inebu shɛ azasa ipene eshilo- gbe shilo, biza kuba ma iyimeye thene ta bila pe aba paye geri bu cinje de gbu erish bila ig iyimeye, ihene ata bila epe egoyi erishi a bila gbaa ganaje o yashe ebu kube tivinje taghu yanje erishi bila u̱ganana ahi yeje o wenepo ti yashi ma geri aba eshilo ogbo nom iyene ka simishitosho cinje taba tishɛ upadama yashe gana xinjɛ ti geritishɛ ta tu yaje meni nom pacapace to gei be goyi tuvigeji wenepasha uhwe tashe Ebini ijene bi memaa igene cime shi ohowboo oholoho hule ta zhe fusho, ko i hien atuba eoe anda voo eshilo gbatu su ebine ngana bubu uza bateu mamo tosho ibepo atwa mua otulo hwai ngana tugo seyi eshilo gbe oho hea eshilo gbe bata shepi bi zhe tuba nganabu zhe tuso semi, atuba gatuna na asha shɛ anje tutu najeriya atuba ta hwa ngana ahie tu pepa, sou ni ihiu egoyi ana ba nje eshe lepaku kpaku anamba <noise> yemeji ana aba ji sanje sho anuto pejesanje, bisha kuba ma tisosu nnamba na cinje tiga atu name ati hie ticije ti najeriya, abata gana zekmi egoyi eshi abiga kemi geri abao wenepo kemi <hesitation> cimi shi oholobo hulejeo cinjɛ gana legos oyo, ogun state heen akwa ibom ga hive. E erishi bega me gana tao wenepo ine cimishi dungo ododo gana atao dodoname, izakube u̱gu gata anda hugu ezhomogonu ugbowu ya manga eng no ogogozo uba wenppo tu lomu to hulago biza kuba cinji tijeje jitieji, ho yahse ma tishe najeriya atushe najeriya ulo ama biza maa olugo na hulo ba name hugo na mpaila name soso som okuma.